इमानदारी हो शब्द चित्तलो जाल्यार मका आपली आवई याद जाता। कित्याक मंटल्यार ती आपली आखो जीवन इमानदारिन काम केला केंनाच फोट मारुंक ना हानी केंना कोणांक फोटोना।